жұлдыз эф эм мен бірге әр сәтіңді көңілді өткіз таңғы шоу
таңғы шоу жұлдыз эф эм де ств арнасында инстаграмда жас төменгі сызықша қали парақшасында тікелей эфирдеміз
ақбибі қамидолла қазақтың қарапайым жігіті мен жасұлан қали
жаңадан қосылған тыңдармандарымыздың барлығына ассалаумағалейкум дейміз және қонағымызға
бүгін бізде қонақта қарсы алыңыздар ерболат құдайбергенов
қош келдіңіз қалыңыз қалай
ал шүкір жақсы бәрі рахмет қош келдік
сағынып қалдық қой сізді
неге сағынып жүрсіз білмеймін көп болды көрмегелі
көп болды көрмегелі иә қай жерден көре алмай жүрсің
сол тірідей айтқаным ғой
радиода көп отырып отырып телевизорды да көріп отырыңыздар
сол кезде жиі көресіздер жарайды болды иә жарайды жарайды мхм
ассалаумағалейкум ағалар бауырлар қарабұлақ ыыы жәке ереке талдықорғаннан сәлем бесінші микрорайон самал жасасын дейді
ассалаумағалейкум қазақ елі жәке ақтөбе қалайсыздар жақсы шүкір аман есенбіз
е айтпақшы естеріңізге сала кетейік біз бүгін
гавайи мен майамиге ммм төрт билет ойнатамыз бір адамға төрт билет сыйлаймыз
және де керемет ән айдарында қоңырау шалып ыыы ән айтып берсеңіз үш сегіз жүз сексен сегіз жүз бір нөміріне
онда тоғызыншы қараша күні нұр сұлтан қаласында өтетін мәңгілік ел дауысы деген жанды дауыста өтетін керемет концертке і екі билет ұтып алсаңыз болады
мхм сол концертте өнер көрсететін жандардың бірі ерболат құдайбергенов бүгін бізде таңғы шоуда қонақта
егер қоңырау шалып ерболаттың әнін шырқап жатсаңыз кім біледі сіз ән айтып жатқанда ерболат сізге қосылып кете ма
содан аяқ асты дуэт соны жазып алыңыз ооо иә сосын достарыңызға туыстарыңызға мақтанып жүресіз ерболат құдайбергеновпен дуэт айтқам мен деп
ал іске сәт баршаңызға жалғастырайық
ооо мен қазақпын дейді ммм
ы кәдімгідей ақбибіге ұрсып тастады ғой ерболат дейді
жоқ жоқ ұрыспады бәрі дұрыс
ерболат амансыз ба қалыңыз қалай бүгін алла қаласа жаңа әндеріңізді тыңдайды екенбіз ғой жұлдыз эф эм нен дейді
еее бұл ұрысқанға жата ма бұл ұрысқанға жатпайды
мен ұрысқанды естіген жоқсыздар дейсіз ғой ммм бұларға әңгіме керек иә
ал ерболат мырза қазір сіздің продюссеріңіз кім білуге бола ма дейді
менде ешқандай продюссер жоқ мен өзім жұмыс істеймін
қалай болып жатыр жұмыста
тамаша бәрі өз екпінімен
қандай жаңалықтар болып жатыр
жаңалық өте көп қызықсаңыздар айтып беремін
концертке дайындық қалай керемет
қандай ән шырқайсыз ол концертте
ммм қазір айтып берсем қызықсыз болмай ма
ааа жарайды алдын ала дайындалып жатқаныңызға енді сұрайын дегенім ғой
сұраңыз сұраңыз қысылмаңыз ұрыспаймын
болды рахмет ұрыспай ақ қойыңызшы сол
айтпақшы жаңа мадина досымова алтайға сәлем деді ғой аха ол алтай емес екен туысқаны екен алтай деген ааа
түү иә ұят болды ғой
иә ыыы алтай деген мадина досымованың туысына сәлем жолдап қояйық жолыңыз ақ болсын аман есен жетіңіз
сонымен бүгін бізде қонақта ерболат құдайбергенов
қазір бізде үзіліс үзілістен кейін керемет ән айдары яғни жарнама ы ән бітейін деп қалған кезде қоңырау шалсаңыздар болады кеттік
таңғы шоу
бұл хит заманауи бұл хит заманауи
бұл хит заманауи бұл хит заманауи
бұл хит заманауи
жұлдыз эф эм де таңғы шоу
бұл хит заманауи ерболат құдайбергенов бауырымыздың су жаңа әні
хит заманауи деп аталады иә иә
хит заманауи мхм бұл хит заманауи есте сақталып қалатын дүние екен иә
достар қазір бізде керемет ән айдары
керемет ән
керемет ән бұл жерде не істеу керек
үш сегіз жүз сексен сегіз жүз бір нөміріне қоңырау шаласыз
ыыы келген қонақтың бүгінгі ерболат құдайбергеновтың иә болмаса өзіңіз бір шырқай алатын әнді шырқап берсеңіз
онда сіз тоғызыншы қараша нұр сұлтан қаласында мәңгілік ел дауысы деп аталатын ерекше концертке екі билет ұтып аласыз мхм
неге ерекше екенін алдағы уақытта түсіндіреміз иә
сонымен хабарласқан тыңдарман бар ма
и бар әрине шымкент қаласынан ержанұлы райымбек хабарласты
алло саламатсыз ба саламатсыз ба
ооо райымбек ассаламуалейкум
уағалейкумассалам
амансың ба жақсы
ал ерболат ерболат қой есімі жоқ райымбек а райымбек қандай ән айтамыз байдың қызы
кімнің қызы байдың қызы айдана деп әбдіжаппардың әні ма иә
ал олай болса тыңдап отырмыз сені кеттік
байлық сенің жан жараңды емдей ме
жар болуға қаламайсың мендей де
сонда сенің махаббатың болуға
материалдық жағдайың келмей ме ааа
іздейді ме байдың қызы бай ғана
мен жердемін сенің көңілің айда ма
қарапайым отбасында ер жеткен
шаруаның баласымын жай ғана
ақ арманы айдан биік айдана
бақытыңды байлық үшін байлама
мен ауылда тұрғым келеді өзіңмен
ал сеніңше қалағаның қай қала
түү қандай күшті райымбек рахмет
райымбек жасың қаншада
жетіде мәссаған жетіде
мен сені шоқ дейін десем сен жеті жасқа келіп алып от болып тұрсың ғой қазір мына жерде
қандай керемет орындау қай қаладан хабарласып тұрсың сен
шымкент шымкент енді нұр сұлтан қаласына концертке апарады ма екен сені ата анаң ағаларың тәтелерің
апарады апарады
онда сен тұтқаны қойма саған ақбибі тәтең түсіндіреді билетті қашан қай жақтан алып кетуге болатынын мхм
райымбекке рахмет дейміз
енді і концерт туралы айта кетейік бұл концерт ыыы екі жүз пайыз жүз пайыз емес екі жүз пайыз жанды дауыста өтеді
енді і қатысатын адамдардың тізімінің өзі айтып тұр ғой енді
ерболат құдайбергенов нұржан керменбаев айқын орда тобы райым мен артур ерке есмахан мадина садуақасова міне қандай күшті
сол жерге келесіз концертке және әншілермен бірге әнші боласыз мхм
ал ыыы бүгінгі нұр сұлтан қаласында өтетін тоғызыншы қараша күні өтетін концерттің ыыы билеттерінің иесі анықталды райымбек батыр
ыыы біз қазір ерболат құдайбергеновпен бірге таңғы шоуды жалғастырамыз бір ән тыңдап алайық кеттік
болжамай ақ кепілдік береміз жеті бес жеті бес нөміріне қоңырау шалыңыз
жарнама қызметінің телефоны үш сегіз жүз сексен сегіз жүз елу бес
таңғы шоу жұлдыз эф эм де
жақсы жаңалық жақсы жаңалық достар жақсы жаңалық
ерболат құдайбергенов мен қазақпын әнінің жаңа нұсқасын шығарыпты біз алдағы уақытта тыңдаймыз
ыыы ассалаумағалейкум қалайсыздар амансыздар ма дейді
жәке не сұрап не қоятындарыңызды білмей қалдыңыздар ма ақбибінің үні тіпті шықпай қалды ғой

ал ыыы нүридім нүридім нүридім дейді деген бір қыз бар екен бір үйдің деген әні бар еді ғой бауырымыздың дейді
ыыы ерболат братишканы ғана тыңдаймын дейді
ыыы шұқыр шұқыр деген әнді айта ма екен дейді
енді алдағы уақытта мүмкін жанды дауыста орындап беретін шығарсыз бір ән
жақынырақ сөйлесеңіз ерболат аға мен ыңғайланып қояйыншы осы
а қазір жанды дауыс айтып берсін дейсіз бе жоқ жалпы алдағы уақытта
қазір сөйлегеннің өзі дұрыс естілмей тұр иә кешір мені сен мені ескерткенсің мхм
қалай нормально иә о енді жақсы болды дауысыңыз жарқын жарқын шықты
ақбибі сұрақ қойшы дейді ақбибі иә
негізі ііі сіздердің осы дуэтіңіз өте ііі көп болды деп еді ғой негізі репертуарыңызда алдағы уақытта кіммен дуэт жазу ойда бар
ыыы бізде бұл дуэт ыыы иә уақытша дұрыс контрактімен
жаңағы дуэтке қатысатын қыз өте талантты қыз ол
иә айтып берейін мхм қазақстанда жалпы ол қызды таниды ол өзі өнерде жүрген қыз мхм
өнер академиясын екі дипломмен бітірген талантты ел көзінде жүрген сериалдарға түскен
мхм жалпы былай қарағанда шоу бизнесте жүрген қыз болғаннан кейін кішкене бүйтіп ііі көңіл бөліп
жалпы өзі өмірі бірінші рет ііі қыз баламен жұмыс істеп отырмын мхм
енді кішкене бар екен қиыншылықтары жаңағы қыз балаға күтім керек жаңағы қарайсың жаңағы шашы бар көйлегі бар
ал ұлға иә ұлдармен жеңіл болатын
сол қазір міне ііі үшінші жыл болды жақсы жұмыс істеп келе жатырмыз ыыы
әндердің бәрін образды да өзгерттік те есімін айтпаппын ғой қарлығаш бораева мхм
ыыы біз оны мына бизнеста инициал инициалды не сұрағаннан кейін кара деп қойдық
қара жалпы өзі қазақтың сөзінде ерекше сөз мхм қара деген өзінің орны бар сол себепті соны алып отырмыз
сол қазіргі таңда бізде ыыы алты алтыға жуық өлең бар мхм
жаңағы ол өлеңдер жай бір нақты бір тойға немесе нақты бір сахнаға емес әр жанрда жазылған әр контингент аудиторияға ыңғайлы
жаңағы естіп өттіңіздер хит заманауи бізде мына қазіргі таңдағы жастардың танысуға несі жүйелерін сүйтіп әңгіме бейнеттегенбіз бейнелеп
ыыы сол қарлығаш бораева осы алматының қызы
ыыы жаңағы академияда көптеген ііі әншілер болсын актерлар болсын көріп жаңағы сұрап жатыр
жақсы өлең екен бірақ қаншаға дейін осылай жұмыс істейсіздер жаңағы сіздің сұрағыңыз
енді болашақта көп қой жоспар мен енді бізде ііі өнерлі семья болғаннан кейін жалпы сырттан проект алған бізге негізі ыңғайсыз мхм
жаңағы аға бауырымыз қарындастарымыз өсіп келе жатыр біз енді міне төртінші поколения өнерде жүрміз
сол себептен ыыы өзіміздің жаңағы өнерлі отбасы көңіл бөліп отыру керек
болашақта мен ойлап отырмын
ол енді біздің халқымызға да байланысты
бізде енді қазір мына сөз ііі бостандығы дейді ойына келгенді айта береді сондай болып қалғанбыз ғой енді мхм
сондықтан былай жалпы өз өнері біздің қазақтың өнерін көтеріп иық арқалап жүргендерді олай сағын сындырмай әрқашан қолдап отырсаңыздар жұлдыздар да жанатын болады
ассалаумағалейкум зема ереке мен қазақпын үмітжан деген әндері кезінде от кетеді ғой сондай жігіттер ііі хиттеріңіз ән і көп болсын дейді
ерболат құдайбергенов таңғы шоуда тағы бір жаңа ән тыңдайық кеттік
а жоқ қазір ыыы бір минутымыз бар дейсің ба а жаңа бітті деватыр едің соған ойланып қалдым не боп кетті деп
мына жерде ыыы мынадай ы дүние ыыы айтылып жатыр
құрметті қыздар қайта қайта шешіне бермеңіздерші экранда дейді
сіздерге қарап қазақтың нар тұлғалы жігіттері де шешіне бастапты қазір кейбір әншілердің инстаграмын қарасаң шешініп тастап шығатын болыпты дейді ол не деген сөз дейді
сатылатын еркек бар деп еді қазір солар ма сол дейді
ойбой мәссаған құдай сақтасын мынау ыыы шешініп суретін инстаграмға салып жүрген кейбір әншілерге
ол үшін менің ойымша заң керек
ыыы мына бізде ыыы қазір енді егемендік алғанымыз жиырма бес жыл былай естілгенменен көп сияқты естіледі бірақ ыыы байқайсыздар ғой көптеген жаңағы системаларымыз бар мхм келе жатыр заңдар да қатайып жатыр
сол себептен мына культураға шоу бизнесқа да көптеген жаңағы заңдар керек
мхм лицензияны жасап жатыр сол себептен жаңағы цензура дейді мхм
көптеген мемлекетте бұның бәрі ойластырылып қойған бізге де келеді
әзірше шыдайсыздар
шешініватқан әртістерді көрсеңіздер заң шыққанша иә олар жүре берсін дейсің ғой иә
иә өз ісінің хас шебері жұлдыз эф эм дегі жасұлан қали дейді түф емін еркін халықпен де келген қонақпен де кез келген тақырыпта сөйлеседі жәке шаршамаңыз дейді рахмет қабылхан
ой бой дік дік еткен жігіт қой қазақтың ыыы жігітіне тән мінез дейді
ерболаттың ютубта бір клипін көріп көңілім қалды найнти уаннан аумай қалған ондай клипті түсірмей ақ қойшы өтініш дейді
ерболатты жақында талдықта күтіп ііі жүрміз ғой билет алып алдық дейді алмат үшкемпіров
ыыы ереке наушникті киіп отырсаңыз жалпы радиоға жай естіліп жатыр дауысыңыз дейді
мхм қай жақтың тумасы екен дейді қазақстандікімін деп айтты
ыыы тұрмаған жерім жоқ дейді қазақстанның барлық жерінде тұрып өсіп суын ішіп нанын жеп
тек алматының суы ғана керемет екен мен соны білемін
ал ассалаумағалейкум қалайсыздар ерболат мырза қош келдіңіз жанды дауыста ән бола ма дейді негізі уәде берді болады деп
қазір енді дастархан деген мхм ән бар екен ә
иә дастархан деген өзі баяғыдан келе жатқан ән ғой мхм
ал олай болса достар сол ыыы ерболат ыыы бауырымыздың орындауында дастархан әнін тыңдап алайық одан кейін жарнама жарнамадан кейін қайта ораламыз
таңғы шоу
мен ет жемеуші едім қойдың бүйрегін жеуші едім қырықтың бірі қыдыр деген
жайылып берекелі ақ дастархан
биік емес бәрі тең кедей ме мейлі хан
ырысын төгіп молынан қонақжай
кеңінен жайылған дастархан
ей халайық халайық
бар өнерге салайық ас ұсынып
жұлдыз эф эм де таңғы шоу
таңғы шоу ерболат құдайбергенов бауырымыз бүгін бізде қонақта жалғастырамыз
абай бегей ағамыз қосылып жатыр ооо әбеке қайырлы таң ерболат
әбеке ассалаумалейкум күшті дейді
қайырымдылықпен айналасыз ба дейді жаңа ғана ыыы эфирден тыс ол сұраққа жауап берілді
ыыы жағдайын айтып түсіндіріп ыыы хабарласып жататын ыыы тыңдармандар болады дейді оларға ыыы аллаға шүкір мүмкіндігінше барады екен тегін тойына
ыыы бақанас ауылына сәлем жолдаңызшы дейді сәлем жолдадық бақанас ауылына
былай дейді ммм қазақстанда фонограмманы қолға алып жатыр сіз қалай ойлайсыз сіздің ойыңызды білгім келеді
өте керемет орынды бұл
жанды дауыспен айту керек
біз енді әнші болғаннан кейін і әрқашан ыыы жанды адамның көңілін көтеруіміз
ал енді ана телевизионный бір съемкалар болады ондайға ыыы жаңағы режиссерлардың талабы бойынша мына техникаға байланысты жаңағындай ыыы фонограммамен айтып тұрады
ал енді қазіргі лицензияны кәдімгідей заңдастырып дұрыстап істейтін болса онда әншілеріміз ыыы жалпы өнер адамдары уже екіге бөліне бастайды жаңағы самодеятельность мхм профессионал деп
ол да дұрыс ол да заң ыыы ол да система
өйткені бізге і лицензия керек жанды дауыспен айту керек өйткені алдайтындар өте көп жаңағындай компьютермен жасап алатындар өте көп
енді ааа концерт беретін кезде ерболат
мен біліп отырмын сенің сұрағыңды сезіп отырмын соны айтайын
ііі мына концерттерде енді қазақстанда енді байқап отсыздар техника шыны керек енді енді жетіватыр иә орта буынға
мына жанды дауыста айту үшін ыыы қойылатын жерде аппарат жақсы болу керек
аппарат жақсы болғаны ол бір бөлек
отырған ыыы звукоператор өте енді керемет диплом қызыл дипломы болмаса да құлағы жақсы болып дұрыстап настраивать етіп отыру керек мхм түзеп
ыыы ол көп әншілердің бәрі сол жаңағындай ыыы тәуекелге барғысы келмейді

ыыы ал енді жаңағы бізде ыыы өзі бір қазақстан бойынша бір екі үш компания бар жақсы жұмыс істейтін аппараттары керемет жаңағы самат шоу деген сияқты тағы да басқа көптеген
вот соларға жаңағы дұрыстап аппарат түзеп берсін десе өлең керемет
мен өзім қанша жұмыс істедім ыыы жанды дауыспен ы қанша айттым мен керемет

бізді тыңдавотқан әншілер бар ғой
шынымен де білмейтін шығар
мысалға жалпы ыыы заказ алған кезде ммм өздері жаңағы заказчиктер болсын сұраватқан адамдар айтады
біздің аппаратымыз кішкене әлсіздеу енді айып етпейсіз ақырындап фонограмманы немесе даблды ыыы жаңағы үстінен айта беріңіз дейді дейді кейбіреулер
немесе айтады ыыы жаңағы маған тек жанды дауыста керек сіздің таза даусыңызды естігім келеді
аппаратпен уайымдамаңыз барі райдер бойынша керемет дегенде мен білмеймін выступать етіп жүрміз қандай тамаша жақсы қиналмайсың
ыыы менің ойымша жанды дауыс деген заңдастыру керек осыдан осы қанша бір он жыл бұрын қозғалған сұрақ болатын мхм
мен естідім бір заң шықты деді ма
әнші концерт беретін кезде дейді афишаға міндетті түрде жазу керек екен
фонограмманы жалпы жауып тастайды фонограммаң бәрі эфирде медиада ғана болатын болады
негізі яғни сен жанды дауыста концерт бермесең концерт бермейсің болды иә иә ммм
тамаша мысалға ммм қараңыз концерттерге үлкен концерттерде үлкен аппарат құрылады мхм кішкентай концерттерде кішкентай аппарат құрылады
сол үлкен жерде кәдімгідей үлкенше айтасың кішкентай жерде кішкене айтасың болды ғой негізі жалпы сол
ыыы ассалаумағалейкум ерболат мырза қош келдіңіз дейді
ыыы сізге сәлем қашан жеке концерт алматыды бола ма дейді
ыыы жеке концерт і негізі болып жүр өткізіп алған шығарсыздар
енді болашақта енді осы жылы емес енді келесі жылға көздеп отырмын
республика сарайында үлкен көлемде е оны республика сарайы емес те шығар енді кім біледі оны
республика сарайының да арендасы өте қымбат жоғары болып кетті олар бір мемлекеттік республика сарайы емес сияқты бір өзі жеке бір өзінше бір мемлекет
алматыда акустикасы мықты қай зал бар концерт беруге жақсы
шыны керек сол үлкен республика сарайынан басқа жоқ
сол сол республика сарайы тек сонымен өзін қолданып сөйтівотқан сияқты менің ойымша
яғни ақшаң болса студент иә студенттер сарайы мінекей ыыы мысалға арена аренаның өзі сарайдан арзанырақ
бірақ ол жақта иә дыбыс жағы өте қиындау енді ол жағы иә
мысалға дворец республики ол есептеліп салынған мхм
ал енді арена ол аты арена
бұрын ыыы алматы қаласына мейрамхана салардан бұрын мхм ыыы ресейден шет елден ыыы сол дауыс акустика жағын қадағалайтын адамдарды шақырады екен
мхм міне соны дұрыстап алып одан кейін барып салынатын болған екен иә
қазір енді бірінші салынады одан кейін деген техника қойылады
және оған аренда қойып қояды өзбекше салынады
мен өзімнің ы аппаратураммен техникамен келейін деп едім десең жоқ бізде бар болды осының арендасын төлейсіз де тойыңызды өткізе
ы енді мынау ақшасы бар азаматтарға ыыы жақсы идея
бір жерден мықты акустикасы шет елден шақырып өйтіп бүйтіп жасап концерт залын салсаңыз ақшаның астында қалатын сияқтысыз
болашақта міне заң қабылданып жатыр барлық жанды дауыста көшетін болса онда сіз нөмір бір боласыз
сіздің концерт залыңыздан ерболат құдайбергенов шықпай қояды содан кейін бұйырса
надо с димашом замутить трэк это будет круто дейді опера и этно дейді
бойы мен салмағы қанша дейді гүлнұр сұрап отыр
так бой жүз жетпіс алты салмақ алпыс бес
заттыбек мырзамен дуэт айту ойда бар ма дейді заттыбек
ыыы шыны керек мен бүкіл әншілермен дуэт айтқым келеді
ең қызығы жаңағы ыыы гастрольде бәріміз о давай ананы жазайық мына өлеңді айтайық ааа дейміз де екі үш бойы ооо қызып жүреміз де сосын қайтадан жұмыстан кейін бітті жоқ
олар тойда мен студияда
ал ассалаумағалейкум ерболат мырза қош келдіңіз
ыыы халық әнімен бірге халық әнімен бірге дуэт дейді
ааа мен сіздің ойыңызды түсінген сияқтымын
а баяғыда ыыы ресейде бір ән шығып еді ыыы а шет елде шыққан ол ән
ресейдің бір і халық әнін алып анау
бар ма сенде ондай
ііі мен ммм осы екі мың сегіз тоғыздары операмен ыыы менде хит болды қазіргі терминнің бәрі сондай болып кетті

сен нелерді ұмытпа иә три д концерттерді ұмытпа три д пять д бар ғой еще галограмма бар бишілер скоро иә үйде отырады биді жазып қояды да
сонымен ыыы жалпы не айтайын деп отырмын мә бұтақтан бұтаққа
фит дедіңіз иә фит жаңағы жаңағы не ыыы операмен айтқаным бар мхм
өте керемет өлең айтады екен опера даусы башкирка енді біз көп ұлтты елміз

ыыы не ғой деймін бачелия бачелиямен айттым мхм
оны қазақша айттық жаңағы опералармен де өзім классикалық жаңағы академический мхм
ерболат құдайбергенов таңғы шоуда
қазір ерболаттың тағы бір жаңа әнін тыңдаймыз одан кейін таңғы шоу жалғастырады
эфирде таңғы шоу басты басты бастайық